أول شي، اختار ورق تغليف يناسب حجم الهدية وشكلها. حط الهدية بالنص، ولف الورق عليها من الجهتين، وقص الزايد. ثبّت الورق بلصق شفاف علشان يطلع نظيف. عقب، ثني الأطراف الجانبية على شكل مثلث، ولفها للداخل وثبّتها بعد. تقدر تضيف شريطة أو زينة بسيطة تعطي شكل حلو. وكل ما اشتغلت بترتيب، بيطلع التغليف مرتب وأنيق.